اول شغل اشتغلته كنت مدرسة رسم في مدرة لاطفال صغيرين اه انبسطت بيه جدا اتبسطت أن أنا اتعاملت مع اطفال وازاي علمتهم أن هما يرسمو ويلعبو بالالوان وازاي يعبرو عن نفسهم بالالوان وازاي يستخدمو الالوان